Ee emi re mo re ulieko kporo mo ka ko̦ gba te tse gba tse electronic mo gba da tsiale wa utse ororo mo ka da gba gbaa wi utse olaja oyibo ti a kpe wun ministry a ka mu mi ni ubo ti a ka kpe d uwe a kete tse une a ka mu mi ni ubo ti a kele tse une uwe mo gha mo ka da daa olori nu we mo wu we ke ke ke gba tse utse gba to oke a ka mi ujemi gbemi ke bo̦ja we mo wi uje mi boja we <noise> mi a si ka re ubo utse we ju were keni kedi olaja oyibo aghaan ireye kporo ee ne urun ti a ka tse ti a ka gbe sin oo aa ti a san iwen eyi we ka tse o̦do̦n maaru ti mo te tsiale ku utse we re reen oo aghaan ee te san iwen a gba ebi gba kpa ineye o̦tso̦gwa gege mo wa bi ee. Di a gin gbe do bi okja oyibo fo bi aghaan to wi arun ofo we fo di a ka san ogho gba yaa tori ireye gidije ka kuu agha a ti aa gba ogho aghaan urun we ka tse ekpikpome ni ara aghaan tori eren di aa tete sin iwen di ireye ti otsi utse gba gba da wi udemi we di aa ri oje je di aa je ogho aghaan ara tita araran di aghaan je ee tsi ti a wa ku kuro ireye omiren ka gba ni eyin aghaan gba je ireye ti a ma bi aghaan te tse utse we olelole o muu o ka gba gba je ee jo were aghaan bemi bi okaja oyibo di aghaan di aghan tse di aghaan sin iwen gbi ireyo tori ireye to ma tse utse a la ti ka sin iwen gbi aghaan utse we okan ni no o ka wumi gidigbo to ri utse une wee ku ale tie gba wa mo ka fe o̦fo̦ ro mo ma gin une owun re tse agbara une we we owun re tse agbara ee olaja oyibo ti a gin we une owun a gba tse utse we ighaa ti a tse une a wa ri ireye ko ni oye we ti owa tse utse we <hesitation> une we kerenfo ka leghe aghaan gba nemi mu heye ti o o ova nemi mu ni ukpo ti o wa nemi tse utse we. Keni ke de <hesitation> urun ti o wi uderi utse ene we ee tsi urun ti a kpa ita ro ireye gi dije wino̦ <hesitation> ti o wo une ee ri o̦gho̦ o ka tsi bu aghaan de ne utse o ma urun ti o fe tse bo̦bo̦ de wino̦ de ti ee ma urun ti o fe tse o fe re gbaa jii gba ko ogho gbe nu we tsi tsan <hesitation> ira ren we aghaan bi o̦gho̦ we reen a ma lo o̦gho̦ we a ka gba wo a ma wo kuro aghaan ee tse urun kurun ju were eyi ka tsi ekpikpome we nekan tio wi ubo utse we to ri eren mo fe be keren fo gin ireye ti o ka fe ti o ka re gba tse une we <hesitation> di a ka ma une beju to ale gba ma gin eye taghan fe ni no̦ o wun wa wo̦ <hesitation> ireye ki ireye ti a ma fe o wun re wa wo̦ ti aa ee fe do re uli ra utse olaja oyibo ee tsi utse ti a wa kpa ara ni gingin uwo no̦ kai uwo no̦ kan owun te wa tse ira ti uwo we tsu ireye omiren ee ne mi tse wo ka ko̦ utse we ee tsi utse re di wo fe sin aja wo fe sin ee uderi tsi ghaan dede. Ti eren mo ka mu arare mu tu ale <noise> mu ara re mu tu ate gba tse <hesitation> ee o̦laja oyibo kerenfo̦ aghaan bi ti aa ghaan aghaan yidije we aghaan ka ka fe gin di iraran no kan ka no̦kan do ka wo̦ oye ee tse were oye we aa tse gbi gbi ireye o̦kan ireyeki ireye ti emi ro ma ka <noise> do wa aa ii ireye ewo ni gba ren ee tsi afo̦ju to ri ireye ki ireye ti o tsi afo̦ju nu we ee wino <noise> ma da oniye ewo̦ nii gba ren <hesitation> ee isi afoju ireye ki ireye ti o tsi afo̦ju nu meren ee wino̦ ma di oniye ewo̦ ni gba re gin eyiwe no̦ kan owun re wa wo <hesitation> do gha were ireye ki ireye ti ireye fe ni aja owun a ka mu ni <noise> <hesitation> eren ma ku no̦ kuro mofe da tun mi eke gbi ireye iwe ti o tsi iwe ti a gba re une we <noise> di ikene ku do re <noise> do re uboutse ti a kele tse <noise> di aghaan ra gha iwe di aa mu da ni ni ewo <hesitation> to ri ira ti uwo ee gbe iwe ni ewo we ni agbara iwe we owun he tsi agbara re <noise> i we we owun wo gba nemi tse urun kurun ti uwo fe tse <noise> ti wo gba ne me fesen ireye kerenfo ti wo wa mu ni une <noise> ti wo wa mu ni oye tori eren ireye dede gba je iwe ee tse di aghaan mu tsi o̦gho̦n aa bejuto iwe aa ma taa keren fo̦ to ri ireye gidi je wa ka fe wa gba ra. Ni ewo ireye inin a ma taa ju tsi tsi iyon <noise> ju tsi ni ubo ti uwo gha wo ka tighi mo ma ti iwe re agbara re wo ta o wun ti uwo ne <noise> gba fo ni ughala owun wo ta to ri wo ma taa we ireye ti uwe fe wa wo oye o wa gba gba gun le o ma gun ni uli oye we kuro ekpikpome igbere reen <hesitation> we ni arun we nemi re gba gbaa kerenfo gba gingin ee omemi oo ee eyi uya ekan ti o je mi reen oo to ri niko sin <hesitation> wo gba fe re we wo jo ogbo ren <hesitation> wo ma jo ogbo ku ro di arun aghaan kpa bu we ri arun gba fo <noise> we nemi fo ni ubo ku ubo ju were aa san une une we ti a ka tse kerenfo we ireye gi dije winoron kerenfo we mo ma ti ubo gidije gba gin din aa tse <hesitation> da gba nemi dumune we ogun ro a ka re gba ko omatie-tie ko ni ara <noise> ri ikpapa gbi aghaan <noise> a ka tse dede fenefene aghaan kaa ja a ka kpa arararan <hesitation> a ka gun ara a ke tse dede fene fene a kaa ja a ka kpa arararun a ka gun ara eyi ee tse urun ti a gin di une we tse oo une we ile ewo ni urun eren we okoja oyibo ee ne ewo ni urun eren we gbere esi ti o mu une we tsi we ee gin were ene we di ene ka gin taeri gen ene lati ka wo oye ira ti ene wo oye ireye wa ka ireye wa tse eyi ti ekun reen. Wo ka tigbi keren fo aghaan ti a ka to ka gin gba ko omatie-tie ew oton-ghaan gba gbi ikpapa ni aghaan ewo we oton aghaan aa wi no oton aghaan dede wi inokun otin oton oku owun aghaan ka ko re gba kpa sono <noise> aa ina ku kuro ofo taren tenen ti aghaan de wino <noise> wo ma no ko aghaan ni oye kiti kiti ibo ja gba ko aghaan ni oye rea <noise> gba tse dede a ma wo oye we kuro aghaan ee sun uwo ju were <noise> wo ma ba aghaan ivi ogoma aghaan a kin ee we kin aghaan aghaan aa kin ee to ri niko sin ogho owun aghaan mu ghere wo gba ogho gba gba ra ara re reen <noise> were ara re ni ewe ti a kete jo ukun kurun ti o jo ni ira eren ee wino <noise> o ma da tsi kuro a ka da ri moto kporo kporo a kaa ri ee emo gbi ireye a ka kaa je emi one kporo ren one kporo boko wo tse one kporo ti ee tigbi gin oritse wino wo kpe re gba gbi otin onomiren re gba kpa oton re dede aghaan wino uwe ke uro no da one kporo gba re oje ra emo gba kpen gbi ireye a ku tu ogho tsi ubo a ma kpe aghaan ni ughala a ka lo ogho tsi tsi gin ee. <hesitation> Iwe tsi tsan reen aa tsi were aa tsi were olaja oyibo ee gon di aa tse were olaja oyibo kerenfo aghaan ri ighaan gba tsi urun we aghaan ee wa ne uron tiom aghaan wa fii ni aghaan ka ju tsi di aa tse di aghaan tse gbe ee gha were ee gha were <noise> keren e si ti owi a gba rien urun we gere bin ighaan wa wewe ro gin ireye ti o wi <hesitation> utse we gin a jolo laa gbi aghaan a ma arewe lo gbi ireye dede fenefene <noise> di a ka ma kerenfo gin a ma ku ni origho uren we di one ku so no tsi tsan reen oo aa ne ogho ti a ka san gba ni origho aghaan di aghaan ku so no osa biri ore bi ebi ti o bi aghaan aghaan ee no reen ti aghan ee no tori eren aa fe gin di ireye fenefene di aghaan ma une we ti aghaan ka re we ti aghaan kete gbi ireye jo we gba mu ireye ni oye we ti o tse ti a ka tse we di a jole mi eko gbi aghaaa di ireye dede ma di aghaan gba ma urun ti aa wa ne mi tse.